Nah kini tu doson tu kan la nak masok dunia moderen, ngape dulu kan jalan kaki kami tu nah senenjak ade perusahaan- perusahaan perkebunan kak ape kak perkebunan sawet kak, jadi masyarakat kak dapat beso penghaselan pacak beli mobel nah dengan ado peran perkebunan tu la kami tu laju pacak nyekolah budak- budak kak kemane- mane, kerne sawet tu bang mahal, dulu kan dak tek jalan, ha oleh perkebunan moderen kak ke jak kami ke hibah kan tanah ye buat jalan e ha meskipun jalan e lom di aspal, tapi pacak mobel masok ha itu daerah kami kak, la nak masok pule kan daerah anu sipat e tu eh ter anu ape dari mer idop ke moderen karne ngape dulu kan tau, dengo, dengo mobel be kite dak olah setelah adek perkebunan sawet kak bang tiap ahai wong yang ngangkut anu kak sawet kak jadi ngan itu, jadi kami kak di ajak kerjasamo, kerjesame la kami kak dengan perusahaan sawet tu kan kami ngibahkan tanah sekian hektar bagi due kami tu kan, nah kami kan hasel tu pacak ntok beli mobel ha jadi ade peran daripada ke ke depan kak ade. Kami tu jadi pacak mode moderen, karne mobel la pacak masok sampe ke doson nia ao, sampe ke doson, ke kebon, nah jadi pacak, karne ngape karne ma anu kak perusahaan kak la bani masok ke tempat kami kak, masok ban kami kak laen, ye la nak buka kebon la ngunde mobel, la kami dengan ade asel kami la pacak beli kadang- kadang beli mobel, nah tula akibat moderen sasi kak ha cuman mau dak mau cuman kami kak la bang sulit, karne ade peke tu nontot- nontot ruse tu la solet karne kebon tu la anu utan tu la di buka, la di buka anu perkebunan nah tu la dengan sipat e ape jadi e mo moderen sasi kak kan kami e mau dak mau ikot, kerne e <hesitation> imbas e kerne kami kan dapat asel yang beso dulu kan cuman ngandal ke getah be, motong getah bae, getah kan murah, nah kini la ade peningkatan dengan adenya e globalisasi kak yang untok ke masok ke doson- doson kak, nah jadi kan pacak la pacak wong tu dulu mungkin la seminggu nak ke ke ke kota na ke kabupaten ape nak ke camat seminggu jak doson tu. Tapi kini kerne ade perkebunan kak mobil ye la masuk, kami kak milu be bekalasa ae dak sampe seminggu, seahai be la sampai, nah dengan ade e tu, nah cuman tu la ye je nah cuman akibat e dengan ade kan, ade, ade kurang baek e jadi pergaulan budak- budak kak banyak la barayao kan, barayao ade pesta datang kan mudah, man dulu dak, dak bani, dak bani men ye datang ngape dak bani, karne takot betemu imau betemu ape, men kini dak lagi, imau la jaoh, katek lagi, karne la ade perkebunan, karne bukaan perkebunan anu ye jadi utan kak la dak tek gi, kawa e <hesitation> utan- utan yang beso tu la tek gi, la di buka kebon jadi imau la nyese pulo la lahai jaoh, amen dulu man takot kami tu, kini la dak lagi dak takot anak- anak kak dimane ade acara ye datang, karne jalan la lancar ha tu cerito e mun dengan hubungan kami nak ke depan kak.